إذا رجعت ألف عام للوراء، أول حاجه باش نعملها هي نحاول نتعرف على طريقة حياة الناس في هذاك الوقت، باش نتعلم منهم كيف كانو عايشين و نحاول نساهم في نقل ليهم بعض الأفكار المتقدمه مثلا الطب و لا طرق الزراعه و لا حاجه هاكا، نكون حذره في التعامل مع تكنولوجيا لعندي حتى منأثرش في التاريخ، نحب نستفيد من تجربتي في الماضي و نرجع للمستقبل محمله بالحكايات و أفكار و ذكريات جديدا.